Nakundu ushilikiano ushirikiano ngatwika la swensi ngatwa jajile chintu chiitu tuombevi tutu omba pia twakunda upendo ngamuntu wa- wapati tatizo utu mulo utu- utuya twa tukumolola tukumfaliji pia tazi kasi tabia zizii zia uchonganishi manu chonganishi ukali tiba lapa pam taa pa baina yane muntu ngaza nawalnda chi ngawala kuku alanda chinina tafouti na chichi chinu mulanda pano mwambela mlisi mweisi